<noise> Akory gn'ataonareo io kay mba azahoa fiaigna soa manahaky gn'anareo toy fa da <noise> mampitsiriritsy ategna? <noise> Gny soa fianatsy ka soa avao mba manontany anareo zalahy.